A ngone manusia ne laha se sedaaba majira, ahu ne tergantung ngone fo roba ona bolo ua ge tergantung ngone fo nasehat ona, ngone fo waje ona toma garamoi ma laha. supaya ona yo yuke ona yo dadi ua, yuke ge ona yo biasa ma laha ua, bisa ngone fo waje ona supaya ona fo sabea, ona yo gahi garamoi ge harus bafikir mansia, fikir ngone mansia ne ahu ngone fo sone. a gatege